सैम प्रा गौनि मजन्ग्मन् नैख गौनि <hesitation> ओनर्ज। <hesitation> भिसेर खतिअ क्वेन नै, मनम्सु न नै, सलन। अम्फै <hesitation> मलिक् जो गए गेले न नै। अम्फै गेले न खतिन देख न नै। <hesitation> गौनि मजन्ग्मन् नैख देख य। अम्फै बिसेर गौसर्नि, ऐ कोन्तेक् मेगन्ज नै नै। अम्फै सैथ् सैथ ओबेरै कितिन् नै मलिक् नि। अम्फै बिफुर् जो गौनि मजन्ग्मन् नैख मलिक् नि देख य। अम्फै बिसेर मलिक् जो गब नै। <hesitation> गब लै नै। अम्फै अख मलिक <hesitation> नै खतग खन सोन्ग जोनो बजो ये। भिफुर् बै दि फुरन्ग् नै जो। अम्फै मलिक रिन्ग्बपु ये। मलिक जिवेन जहे ये। भिफुर् को जहे ये। भिफुर् जो न मिथि जे। भिफुर् न जबै। सैम मस्य <hesitation> दौनि <hesitation> मलिक ल मजन्ग्मन् नै य।